Iye makkuwede cuacana indonesia de deq nattentu biasato bosi biasato mafella tapi ko sisenna <noise> mabosi idiq ku biasa ku juppandang <noise> ku mangkasaraq <noise> pasti nakenna banjir tapi ku bangsa siseng namafellai liweqni laddeqna biasa <noise> fak- afek- <noise> abanna sedding tattunukiq jaji deq nattentu cuaca de ko Indonesia <noise>